أكتر حاجة رومانسية بشوفها في حياتي عامة هي الطبيعة أي حاجة في الطبيعة بشوفها رومانسية حركة الأشجار ضوء الشمس وهو نازل على البحر الشمس ذات نفسها شكلها شكل القمر وشكل النجوم كل دي حاجات بتجذبني وبتحسسني إن العالم ده مليان بالرومانسية.